انا الرياضة الي نحسنها بشكل كبير جدا هي رياضة كرة القدم انا ملي كنت صغير وانا نلعب كرة القدم ونلعب بشكل جيد وندرب كتيرا يعني حتى شاركت في بعض المقابلات الي كانو ناس محتارفين يلعبو فيها والحمد لله يعني قدرت نبين نفسي لاعب شبه محترف نعرف نسجل الاهداف نعرف نلعب في الدفاع نعرف حتى نلعب في وسط الميدان لهادا انا احب كتيرا كرة القدم <hesitation> هدي حاجة نحبها ياسر انايا